Maq arva, et võromaal ja Eestih siin um tsirgusortõ vai tsirguliikõ kohki viissada, a ma ei tiiäq, pall'o tegeligult um.